بھائی دیکھو، بلیوں میں بھی کچھ کامَن بیماریاں ہوتی، جیسا کتوں میں رہتی۔ لیکن بلیوں کو کیا ہے، تھوڑا زیادہ کئیر کرنا پڑتا۔ مین بیماری کیا ہے؟ بالوں کا گچھا، ہیئر بالز بول سکتے، یعنی بلی اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں، اس وقت اپنے بال نگل لیتے ہیں۔ وہ بال پیٹ میں جا کے جمع ہو کے ایک پرابلم کریئیٹ کرتے، وہ ایک بڑی ایشو رہتی۔ اور کیا ہوتا؟ یورینری ٹریکٹ انفیکشن رہتا، اسپیشلی میل کیٹس کو زیادہ پرابلم رہتی، انہوں کے گال بلیڈر میں اسٹون آتا یا کچھ بھی ایسا پرابلم رہتا، پانی نہیں پینے کی وجہ سے۔ کیڈنی میں بھی، بلیاں کیا، ہمیشہ کم پانی پیتے، کم پانی پینے کی وجہ سے کیڈنی میں اور یورینری ٹریکٹ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا انہوں کو۔ ڈینٹل ایشو اور کیڈنی ایشو بھی زیادہ رہتا۔ چاہیے کائیں <hesitation> یورینری چاہیے ایسا کہتے۔ اور اس کے ساتھ اوبیسیٹی تو نارمل ہے <hesitation> کھاتے رہتے، سوتے رہتے، کھاتے رہتے، سوتے رہتے، انہوں کو اوبیسیٹی آ جاتا۔ ریسپیریٹری پرابلم کیا ہوتا ہوتا ہے، وہ تو <hesitation> چھوٹے بلیاں رہتے، یہاں بھاگتے رہتے، ایسا ٹائم پر جو دھول اڑتی، وہ دھول کی وجہ سے انہوں کو بیماری آتی، ریسپیریٹری انفیکشن کے۔ تو بلیوں میں بھی نارمل سی بیماریاں آتی، اسی لیے اپنے کو بلیے کا اچھا دھیان رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کو صاف پانی، صاف کھانا دینا چاہیے، بلیوں کو بھی ٹھیک ہے۔